ما عندي تسريحه معينه لكل مناسبه بسرح شعري بالمشط وخلاص، ما اكتر من اكده واحتمال اذا كان شعري كتير شويه بمشي الحلاق احلق